Дар бораи гурбаҳо чанд афкори нодуруст вуҷуд дорад, ки мардум ба онҳо бовар мекунанд. Якум, бисёриҳо гумон мекунанд, ки гурбаҳо сард ва бепарво ҳастанд, вале воқеият ин аст, ки гурбаҳо хеле эҳсосотӣ ва дӯстдошта ҳастанд. Онҳо метавонанд бо соҳибони худ пайванд бигиранд ва муҳаббат нишон диҳанд. Дуюм, баъзе одамон мегӯянд, ки гурбаҳо танҳо барои худ зиндагӣ мекунанд ва дӯстӣ бо одамон намекунанд. Ин низ нодуруст аст.